lem siu hnai ia nah papah dut tam weik lek lak lek adat anak tam lem rang lun lem sekolah ia nah dengan aa emau ngan goro' goro' nok madik deh dengan teknologi telepon lem siu hnai

lem lun lun noi, am arai parap maya' teknologi nok noi ai, wei' mai dong lem kampung arai dei tah arai am lek nok an lun

Bagi ek menani ialah sii paling wik laan ek abin, menani, arok hnau arai tenang dan wik senang yat

Dong lem a’weng amei y, kai lun lak melek yeh .Adin yeh pilihan raya. Nyeh peh. Mei mung- mung lun melek ai nok on, lun melek kok menteri lah. Nonah dut cara lun melek lem aweng amei y

Mai lah, mai lahsem ai mung-mung amai dong lem ma' maet lah' dip nah amai. Ajit amai nai dip.

Lun nok la eu lem lun lem ale’lem rang lem kampung Kai am klinik Kai am nan doktun dong ma’ ia nah Ai lem lun nok mat palai wan anak erat pu un deh tah nok mat deh nai, am tam ma kan prap

Lem Si amai hmeu ai piah, AI.. am AI nai wan elong lem hmeu amai.jadi am arai le la me not yah, non Si AI nai

Lem aweeng amai, nan yeh plo', nan yeh hnep. Kai yeh hnep dong hma' amai, kai yeh plo' pun amai dong lem ma' ngai.

erau sik nan takbongma' amai mei ai kai lun erau krismas neh lun pah atau man hgui lak breu mei mung mung la amei mei mung mung amei kai nan erau rah nonoh dut ai

Ipup nok lem nan ek dong wai, pelabi apal ipup, din-din parab siu lak ndin abin pelabi a pal ipup lem nan amai nai.

Lem arai ciek alam wei la'an arai nyel nok an Pun' arai minot luen deh nok alaam-alaam dei.

Elong deh prok mai en kan. Ya nah mungkin awan en kan kah, MUNGKIN deh prok mai kerja ka, nonoh du ut arr erat Si nan en kan mai Si nan en kan. Nonoh duut yah.

Eek wei laan bintang pilem P. Ramlee nah panet panet lasem eek mai nal tv yah nah

panet panet siew, eek maou lun eek aro' eek wei' ahe'eng, eek am maet maet dong ma' eek

Naan noknan nan kasiat ai, ianah ko ayo dung deu', awit, aa koh ayo aa non a non nok aa perlu aa aro' arai wan tenaga, am arai parap man anok nok am mrai tenaga wan arai man atau aa hasil-hasil nok am mrai vitamin, vitamin wan brul arailah supaya nai mrai si aa kekuatan wan brul arai, aro' arai sehat.

erat lem pu'un lun, sing lem siu hnai, si' nok embro' prok lun yah nah, papah dut mheu Tuhan, blajar mheu Tuhan, embro lun lem nok hleu

Alut non si an ceh miton nah? Lok naan nah abei, am ek wet non-non pah..arai doi ek nai..am wet non-non neek arai ngui kalaw wai.arai doi ek nai

Lem ek cik alam, ek wei' laan maret-maret aro' bunga', ek an ek lekat yah si papan ek nah.

Lem aweng amai, lok epup, la siw tau brew nah yah.lasem tau brew yah.

<noise> atol kerja nok wei' an eek ai yanah mai nolong lem lun nok lem lem tosah kai nan lem lun nok am nan um um um nok nan prap tah arai um madei deh papah dut cara arai pelintah prap nolong arai um nonoh dut arai, papah dut arai um madei um madei lem lum um nok hngui ngan arai ai

If we want something, our heart really wants to get. If we get him, suddenly we have him that people say is happy.

naan nyen sik weik la'an ek ai mei nyen bol ngan senam sik weik la'an ek ai mei pun hnung ek nai weik la'an mei pun

Lun mral amai alam, wei lek deh madei amai lem sekolah. Dei arai hngui-hngui lem tempun(hmung) maya 2x nok an(on) deh

Mau, kerja sekola nok encet au an ek arok i kerja matematik . Hnong am ek nai lek kira-kira matematik

amai lem lem aweng adiu am amai lek nal arok teknologi noi , lun hnoi lem aweng rah dei teh weik lek arok teknologi neh.

On eek mpen ma', on eek mrue' angah, on eek lepe' bul ndeeng bul nonoh duet duung yeh.

Kai ek raah caak tau, ek wei' laan mai ko' polis ngan misi

Toyang akop mai ngan toyang wei' sii la'an e'ek ai, deh wei' la'an nolong akai e'ek lem susah

Lem ayo nok nai ai, eek ciek alam weik laan eek mai njuk lem pei, hngoi hngoi amai sanot lem peik ngai

Nah maya eleh nah jarei' jarei' weik' lek ngatol keadaan lem tabong hma yeh hlong supaya bajet lem hma yeh tidak.. am plabi erat nah bajet deh masing masing

Gorok emrai aa.. sik padeik nok weik contoh nok weik supaya arei parap mayak nok on gorok neh supaya arei parap mayak nok on gorok neh aa.. lun arei dari weik enyel padeik aa.. breh neh weik panduan wan arei lem masa nok lak arei

Lrm hnoi, am ta' bong ma' amai wan bajet nok plaben hnung aren eek termasuk eek mai skola mueng mueng amai

lem aweng eek si'nai, blei anok am yah pahat, nan nok encet, nan nok mlai ai

Lem zaman nok nai, nok nai

Amai mluen lem aweeng adiu lem Kampong ngai, al nah, si aya' amai nan amai wei maou ngan amai wei la'an

Lem aweng amai pu'un alem mlei pi barang nnoi nai nah emah lak ncet pi barang am nah arai parab kai si anok mah nah abin arai am wan gaji nok rah.

Memang lok skola nok ah menggalak tam latap lok ah lok nok an hmeu abin endeh, deh lak tam arai blajar erat adik adik sing sing arai mral. Erat sik nah kai gorok madei arai, mesti arai madei ah maya non nok on gorok supaya arai lem masa nok arai neh menjadi si' panduan bg arai supaya arai berjaya lem nok on arai

ek weik la'an ek lun lem kampung ngai mai mayak amak ngan nak ngan aren ek mei bilei' lem pei

Lem Aweng amai wai, wei anak mak mral wei yah anak mak pawak ai, dei anak mak mral ai kai deh wei tau wei tah deh nga deh et tau et tah deh

Eek weik laan warna di', ngan warna hitam ngan sak. Nah laan eek.

Lem zaman negala eek nok nai arai mesti la'bayar mat sin' kai'arai la pro'h ai nah dung nyah.

Eek wei la'an cuti kai eek mai maya' hnan ngaen aren eek malam lem aweeng luen adieu dei.

Teknologi nok ek pelabi patau aro ai ,ek dung-dung mat komputer pakai ek aro kerja, hnong ek nai kerja lem kompeni aro surat.

Lem nan eek m’lun, pelabi yah en din, abin siw en noi , am ku dut pu in alam.

Lem aweng amai, amai wik laan gorok mei madik amai sii lun nok wik ngan mei madik amai sii nok brew nok an lun madik amei aii'

Kai mayak hmeu duktun, pii yah kai arai lak wik aheng on arai jaga man arai, on arai jaga bruew arai, patau arai mei hmak sakit ngai, mei check arai deh pah, nonoh lah du'ut arai maol bruew dei te'h arai wik aheng wey